To ndolonko na'e ta tin rayuwatno shofodissiya onano inkolko zai toh inta aah shawari onano inkolko zaito gaskiya shawari tim dan sabogi shawari so ano dikso zina so zina so aka bille onano onano te kona amfanit kete sosai ei dan shawarin inkolko zaito, don shawari nasos zina komontate ki tilinkobu kitomiya nakotana ko kolshe zai kishawari wanse ikotiz zina kenan amma shawari nasso so zinabu komontito ki tilin koma ei, fadɗi soto tanadi tilinko sai aboki tilinko amma naso zina a ishenko amfanizi amma naso zinabu ai ko kolshe zaitobu sabo kaa shawari dana ko gotko ina tai goo i'niso zina doshi a koli zaito, doshi koki bai zauko atanakoi ko tanasi amma na iko so zinabummi ai zaibu anatama ai zaibu amma na enko- enkoti so zinammi harko mokatai kode'ate yoto gommi ke a zaito sike koli zaini ki 'yami amma shawari so zinabu yftenaku ɗeno ai amma naso zina farinshi kenan an anzaiki kirayuɗ ɗeno andi shawari sosai bu. so zai aaiko ko kolshe zaito harsi go anshenko sikima kolshe zai kibiya yo kushutesu ko ko ansu labarto zunima akwala zai amma nasos zinabu zaido ko <hesitation> tonaiko gomma ko mooishesifar a kusani amma na anni so zinammi a kolshe zaito sosai e' ai 'ya a ramtonko shawari bu so disa na anankote kada ko'e gfte aritu katko bu tuma kana moiti disa kawai amma na anonko so zinammi ko kola zaito sosai rayuwatko harma bekoma a kwala zaito amma so zinabu datai malo ma'i maiyinkoma dabu amma naso zina loke dalo da da shawari sosai ei saboka'a na ankotemmi ko inɗa kika zafkobunga goko basinni wane af wai eni mu 'yanko ki wane, wai eni wane ko kaza ehni 'yabu koi ko namsi 'yabu iya namsi modi to inni so zina kenan amma na zinabu kada ko gafsi katkobo don a yabtoko duk sha'ani amma nako zinako zinammi far shikenan kumarshetku kite, kuma marshenku kite to dosi itu uska, a iti uska lo kola zaito saboka'a zinabu sai go kiyayesi ai andi ramtanko shawaribu, shawari ramtanko sosai ei ko kola zaito me baikoma na kolnko sizinama a kwala baito amma naso zinabu andi 'yado sosai kubadaku gyalidin kyammi saboka'a nadainogo bono eh kanadi kisi, na kanadi andi eh moɗibu doshi itu uska a ina uskabu kauso na ku 'yanko garfo, garfon guno tiya dinobumi dano tanaku eh kolko are ehni wanse ai sima a kola zaibu amma nayo anzinammi gerfoma ako ehnimi har ago ani banansu to ehni- shawari ito zina kenan amma naso zina bu ai shawari yaftito sosai saboka'a lekoa kanadi ki zabbi loke hafbri ki zabbi ai kaga domni gyade am ai zai ki yamma domin ni kyade <hesitation> yo zaibu de'isi aiyotodai kanadi ki zabbi saboka'a ehnino zinabummi ko gafsi- ko gafsi sara bolobu amma naso zinammi gafsi sara bolo doshi itu uska ki masoyinko yoto ko ki bai zauko ago kola zaini ehniyye kenan amma na iko so zina bina maiyinko mana kolko zaini do? sama kola zaiki ehninku ma'e.